אַנָא כַּנְפַדֵּל תְּקוּן עַנְדִי אֶלְקֻדְרַה בַּאש נִתְחַכֵּם פִּי אֶלְאַחְלַאם דִּיַאלִי, חֵית אֶלְתַּחְכּוּם פִּי אֶלְאַחְלַאם דִּיַאלִי כַּיַחַלִּינִי נְסְתַעְגֵ'לְהַא בַּאש נְפַהֵם נַפְסִי מְזְיַאן, נַחַלּ מְשַׁاكֵל וְנְבַדֵּעְ בְּאַפְקַאר גְּדִידָה אֶלְלִי כַּתְחִס בְּרַاحָה כְּבִּירָה מֵנִי כַּתְקַדֵּר תְּוַגֵּה אֶלְאַחְלַאם דִּיַאלְכּ כִּיפְמַא בְּغִיתִי וְכַתְקַדֵּר תְּעַיֵּש תַּגַ'ارִב מְמַיְּזָה תַּעְוּו.